To lokoci badivurkuwun amamatuwun inna babanu wun, diluhuwun api mungwarziwun munsugyar yai diluhunai mungwar zunai mundima wayawai harditukuna limhunai mumma mudusu garama amai, yauwa munbuwun munbidima aure nuwun mun buwun munbivurkawulimniwan digwarza linai timse gyaruniyai midabama etsigitama innalim mundabulalim, rayuwabamine dimau mundi gyabiya mundin abazinti mibame tsiya zuwai mibame ekinagagan mibame <hesitation> etsiya zuwaita malvu mibama ko inna mibitsatsiyau mibama garu ezabu mubamadima zabumi piyau miyakam dibaima ezabumunan dowura rai mibama zabau mididika kwadima lokaci ka dibaimezabai, mibama mibidimazabu dibai ma garu mibama mibidima dimazabu dibaima ningi mibama mibidizabu mipiyau mizaba miyau mizabairin takim magargajiya mizabairin takim, mirabama kwabuwalimka dibawai liruwa kwazaba lirabuka ditsama darhi mizabau inna lirau mibama kavurai miparira iyu.

Mima mizima misumawiyai wuliminima limma mivurkalim limmadibalinai doirin naka canka diyam acannamakajika rayuwaba mid didokajika, dibalim dibi cinalimma diwane miyedima miyarahonilimka limmadigwarza linai hardidima bazinti dibalimai zubu dibalim zabazabutalim dipiyau, dipiyakam mitirelim barkanabarkana midatsigama inna wilimi nima mibavoshin mibidimalidi mifiyau mibama mibizikazu mifiyau mibama diradir midiya sippun mitau, mipiyadidi mididatsigama digacomaza mibam esinau kwatsayuka mipiyau mibitsigama akamma to har conakim midatu, a camka midatu mimagaji yau mikabamaka mi piyau midiradirtama midiya sipppunama mitau, mikataka mitsigamadidi midima dan dan amimidima kalpunnama mibamevudi mivulayau mibarliyau ajunama mimuna damaka, wuli bazan kwayabarlayau faiganlim diyandaida blutuwuti mikwalamadikaka mihadatsafaya inna zyahukama, mivudayau mibarta yau barawi ka dirilusi midabawa har rayuwanamu didimau mi <hesitation> buwama misugyaruniyai naimiya ramasu kinai abazintitama jika. Chonakim misugyaruniyai miyarmasa mimanan do yarancinamau misugyaruni yai, to lokacinamajika abata sufaiganjimiyai mitsadarhi wulimi koazasu ko azamau munsinahumau <laughs> ko asilaganwa to misim mau, ko asilaganwa to misim mau asilagam adigamau inaga asilagam <laughs> koazasa <noise> toadumunagatu shikenan yabame sikazu subahiya tadaye kirmibadai mibama acibikwakwi mibama mibikirmazu mibamata dai mibama mibizikau fakazikaka midawamaka miraditama midiya sipun mitau, mikwataka mibamai sunauwai mikabame sunoka miba mai sunowai mikabame sunoka ditsa yu midiinna zyahunimo kwatsa yuka dilaima. Kwalaimaka mifayaku midiya sipun mikwa taka to mikama, mibama echan mikabama voshika mikabama voshika mipiyau, mikabadiyanka mi piyau shikenan suwarna ba al adai duto maza abotasa alarabu timiyai mibama didatikinama gagan midida zabau didadutafiya voshin tabanatawishe tapiya voshin abalasata dabaja, to midi wumididai nan midabama dipurama yiruwinima mitsaa ya liwinama midiyau mirimau miba cihu mizinadina digawasin midaluwau midadiya sipun midaluwaruhu midatau, didima wasinka dibawan rasi mikulau midaluguma gwatainama midatau midabama voshin mida rimau midabama shikenan azama.